tishat koton sunii, ak midaasenuu ishiinen mukiira midaasen ama woni suunen. iooteni, ooteni rawoteni dumii factori isaat jira bare factoria sun geeseni duumatan piimeni. lila size feden mal ishin gudio au mal ishin dikeyoa akas midaasenie, woishin gugurdaa ama charekoa wonsun fa akas muk kasa midaasen amo kotoninen hiooreni, bare oorua sun kasafuudeni gar factoria geeseni midaasen